Ndabbawa mai manga, do joda ha ndiyam do joda bo ha babal wala ndiyam. do mari Juude be kosde duddum ha bandu majum be mai nafftirta ha dillugo be nyamugo.